تصور کٔرِو، بہٕ چُھس چُھٹی پیٚٹھ گَژھان تہٕ بہٕ چُھس یژھان پننِس ہمساین وَنُن زِ سُہ کَرٕ سانٮ۪ن کُلٮ۪ن آب دِنہٕ، ییٚلہِ زن بہٕ دوٗر روزُن۔ تِکیازِ توہہِ چھِو پتاہ زِ کُلٮ۪ن خٲطرٕ چھُ آبٕچ ضروٗرت۔